Kwanza ungalole undala ukutengule uku- ukunsumbile, ikyakwanza lasima musungusane kwanza, musungusane kwanza, nukawesa ukuba wulewule ng'aning'ani, ngube vulevu utabana <noise> une ndikukanile najuve unkanile tukulane, baho, apo lazima mtamatemisi kivili kidatu. Msungusane kwanza mulole itabia, apa mulolile imisi ikidatu, basi, pobwisa pala wute lino bwana, tutamile imisi ikidatu iki, ndivona itabia ji- javi- ijano jimanyire, itabia jave najune ndijimanyire. Lino wiku- uvona ndeti apa. ndukulane nawijangu, <noise> uvona ndeti, aaha! najune ndyamue apandi- ndiamue najune? Sabu tutamile imisu ikidatu iki, ndiwe najune ndihamue lino, tukulane kwasababu, itabia ijave ndijiwene, <noise> nonu, <noise> najuve vejangu itabia jave ndijiwene nonu, linapa, ikyakwanza, ndikukusung'u uve, <laughs> ubihe, ubihe kwamama nubaba. Ukambule, ukuta ndino bwana, ukuta amama baba, <noise> ndipatile unkosi, upatile unkosi? Ena, likabila liki? Unkosi uju, ndipatile nkinga, inkinga? Ena ndipatile nkinga, <noise> ikwisa ndali kuvoneka, umwesili umwesi u- m- ah- apa- apa- apa- apausovile pala ukuta ukwisa ndili ukuvoneka! ikwisa umwene itaha, kwisa kusovana najuve vingosi, apamusovine, najuve vingosi, ndinkosi, ndisunge itarifa <noise> kumi- kuminza, <noise> wundile ukunsumbila, <noise> tutamile imisi ikidatu, itabia <noise> najumwene jana jimanyire, najune jamwene ndijimanyire, apatusungunye pala lino, <noise> pondisung'o ijangu ukuta aloo! apo ukube ukuvavule. Ukuta, ukwisa kuvoneka, tukwisa kuvoneka. Umwesi uku, umwesi ukukwisa, itarehe nisiku numwesi, numwaka ukuta bana tukwisa kuvoneka. kubea ukavavule, apabie kuvavula undala. Uminza pabie ukuvavule ibakuvavule ukuta bwana, atie umwesi, itarehe, nisiku, numwaka, ikwisa tarehe furani. Apaa sisovile uho, basi <noise> vunditengure ukupulikira, ndiuvavula avalokolo lwangu ukuta ndijinya, nditulile inongwa kuno, utulile inongwa? Ena nongwa nyiki? Ndijine ndipatile uminzi- uminza, patie ukupata umenza, tutame imesi ikidatu, kabla jukukulana ukuvomba ikinuku kyoni kila. Iyeli imenyu tuku ilikindu tuku sungusana itabia ijitu uju itabia jamwene jalinajo najitbia ijaa- ijanajo ndilinajo, tutamile imisi ikidato. Kwahiyo, twenevine vatiko kilivana, tunoku ukulana nujangu uju, <hesitation> sivo ndijinywa, inongwa iji nditu- nditulie inongwa iji, ndidova musangire, uvanya- uvanyam- uma- uvanya kaelufu tano uvi- uvanya kaelufu kumi, uvanya kaelufu hamsini, uvanya kaefu ishirini, uvanya kimiatano. Siokalana, najune ndinywili ukulilo, ndivonikile likuniila ndilondilili. Kwahiyo nyiva- jangu nujune, inongwa iji kilavu jane najunye ntondo jirava janye, kwahiyo sivo dova munange, ndikule, ndikule, eena ndikule ndikule ndijinywa, aya vikumbula ava- avakuji aaha ubaba numama vane vati- ndali. Umwesi uku- umwesi furani itarehe furani nisiku furani umwaka furani, aya, mwalimi tupulike, baada jamwesi imoja, tutame umwesi kula patutame umwesi kula. Kabla nakusilula umwesi, vikwisa, u- ikwisa ubaba, ikwisa ubinamu, ikwisa umjomba ikwisa usangasi, kwisa navana nava- navana navana vangi vapembeni, <noise> pavisile, tutama kwanza ikikao kyane ikya- ikyakikosi, apatutamile ndiku ndikuvasovela ukundi uku- uku- uku- a- uku- akaumia apandivasovie ndikuvelesesa, ukutengulile imo- imoja, imbili, itatu, iine mpaka itano mpaka isita. Apatumalile, tukuvatovela isimu ukuta tuvajinyo, itarehe furani umwesi uku, umwesi uku, tarehe furani, umwaka furani, isiku furani, tukwisa, tukwisa kuvoneka. Tukwisa tukwisa itarehe ijo, apo tayari tuva tuvavulile ukuti itarehe furani, nisiku furani tukwisa kuvoneka. <noise> Apajisikisye isiku jira jakuba kuvoneka, tusike pala, aya vikutupelile karatasi, pavatupile ikaratasi ilingi lisikala ilingi liwa navene ilingi li- livanu- livanuwe, apalivie nuwe, tukilangana, ikikolo kyakikosi, tutama papembeni apatutamie papembeni, viva tayari, vatwandikie, isyinu, viva tayrari vatwandi ikisinu isyakuwumya, isyakumya indalama, awe mali, ijakuki- ikikole kyakidala <noise> ukundi kolie unuko, <noise> apatayari waumire wau- ilikaratasi lila tupatie twisoma <noise> apatusomile, <noise> kama ihela tukasangire basi <noise> tutama twatuvajinyo malimi malimi, isilinga uso tulondile, tusiki apa isilingi isi. Apatuvape ishiringi sila navene vilola ukuti isilingi, kama milioni moja na laki tano, kama milioni moja, lakisaba, au milioni moja isyapa, kama avene jikukutuvula. Ukuta, jikutupangile umwesi furani, isiku furani, ukuta <noise> umwaka furani, iheri indalama isisikie jomwikisa kakumalitsa, sawa! apatumalile pala, ingologa kidala, viva tayari vaterike ikyakula, tulavuka, tukikungira. Tukisamusa kwamako kavili, tunagana, tu- tukilakana, najune, juku kabisa uminza vango, nddibyakanawu najune ukuba kutama nave kunyumba ijangu, ndukatengule najuve ilisa ilitu.